. Eḃe efiaapiae. Ámiñahuloġatia níźanixoo, axorexoxo aihaŋuġakia, nixaren siġuñiehe niźianihem. Iñihemehem adukaɭo teremuimi aamuhaŋi, aakialahe, nixoxo. Bala áiluġadime, niɭebohino nirĩhesinilem. Kino iinikumbudole, ninaa, níɭebokuġuluo wala borekoloŋ. Nídib nilaniġubeñuwa nilem. Iñilemeḃaan, nihuniźaniefiro. Dúlu dúlu efia óxohe tóndom. Niźanixo. Sóiḃamiḃañi, kudãko nixooġo oɭũġaɭo áhuśa otiaġatia, nímbusuos niḃado oriiŋi. Nísuos mio, mími ninanilem, mími níźula. Élitae níḃe bíġuriga wala níḃe bíġufiġi. Éhieḃo dóo muṗe eḃay apiae, efia apiae. Añaini áhuśa katia, niźanixo. Eḃaetãe sóġaxoolo timi níġarumimi, niɭeniźa níxoo. Moin muṗe noɭẽ, ahaŋuġaxare xaren. Tonemefiro, dóo muṗe eḃay édoe. Añaini áhuśa, niźa áhaŋukadielo eso, atiaġadime nihanẽhe. Ambuḃasu eso . Niḃayu kudipa nípub vihuono se- eñie muṗe nembuehã kaɭo ómu maxareinźemi, źiñatian kadime źiñaḃanizimu. Mómufe mugulõ kaɭo nafia apiae. Óndinehuy eñaḃanefia kaɭo ah óndiken dihũ źiźaźilem hinuinźe. Móo mufe mugulõ. Éhieḃo mími afulemi, míafulemi émiezii, eñaḃanefiakaɭo ome oroźe.